Ny akoho aty aminay aloha tsy <hesitation> tsy mafantatra ny tompony izy oe ry ny tompony, fa ny trano fodiny no fantany oe ato izy no mipetraka raha toa izy ka tsy misy mangalatra na tsy misy manidy a de mody ao amin'iny toerana fonenany iny fona, ary ny akoho tsy de mampiseho fireketam-po amin'ny tompony izany.